Nui nāʻīlio welo i ke ao, ʻelua haneli paha ʻIke wau i kekahi mau ʻīlio kohu likeʻole me like ka ʻīlio hipa, ke kīhuahua, ka naʻaukake, ke kahu kelemānia, ka nui kane, a me ka poi.